انا منفضلش ابدا ان انا نكون الطفل الوحيد، انفضل ان انا يكون عندي عشرين شقيق. <hesitation> انا نحب العزوة ونحب الاخوات، وعندي كا أخ وكا أخت وحاسين بالعزوة. الانسان لما يكون لوحده بيكون دايما مهموم و بيكون انطوائي ي المجتمع. انما الشخص الري معاه اخوات كاتير بيحس انه هو مسنود و بيحس ان هو قوي في المجتمع ومش بيحس ابدا بالوحدة، حتى لما يحصله موقف مش كويس هيلقى اخواته حواليه عيساعدوه، ويوقفوا معاه في وقت الشدي، ويوقفوا معاه في فرحه فالانسان لما يكون معاه اخوات هيكون انسان اجتماعي وانسان ناجح.